To a waɗan omole dumɓe hautata ɓe koi maɗa a pusan dum onta asakkina ɗum nder tasaumaɗa ɗum adefata se awannadum manda.